Buyaaa rituko muna riaaa enyogesa, ekero abanto bare isiko, ndire ngotara igaaaa na, ase nakagerete nare konyora nonye na ebesa nanyora omonto onyeng'eire, naende ake ake gogooeta iga onyore omoiri osiokire, ochire buna bono agokoretera nonye na eyanga iga, bono rituko rigona gosuka naende, kogoeta iga kokagerete ng'aki rero nabo rirase kobe bibe, kwanyora omonto naende ogoakana edeni yarenge enkoro, bono kwanyora ng'a chibesa chikona gosoa rituko erio kongederera na obuya obo bwa amasikani babanto muna moanchaine, abanto bana kogokonya gotira gotira naaa nere nende kwanyora egasi yatwokire, otarakora eyende, bono, kwanyora ebisio bikona gocha rioka rituko rigima, kogokora, rituko erio, kwanyora rende naende ng'a ebinto ebi bionsi ko kwabibinyora, nabo bono ogosanga na abamino, mogosanga chinsa chii chiasuka, rituko riaera igo.